هفضل اعيش في مدينة كبيرة لأن المدينة الكبيرة بيبقى فيها فرص اكتر للحياة فرص كتير <hesitation> لل- للشغل فرص كتير لأنك تمارس أنشطة انت حاببها فرص احسن للعيشة والتعليم والرعاية ليها جوانب كتير احسن من القرية.